Anenii anina biriit jira, anen kaloonit jira, ka reat jira, ka gaalaat jira, ka hoolaat jira, ka laleesaat jira. ka lawooniit ir adia suut ircholea. ka gaalan dikoo yeloa, ka gadarsaanen diko yeeloa, amo ka looniit ir adiai yote isa, amo ka loonit ir cholea ka looni irtumieten.